Misy ny olona sasany milaza fa tsy tokony antsoina hoe ronono ny ronono soja satria izy ireny dia tsy avy amin'ny biby fa avy amin'ny zava-maniry izy ireny ary koa izy ireny dia manome otrikaina bebe kokoa noho ny ronono velona.